Okei tabeng osinoke uwaka gawamo kasno napo pawago, <hesitation> napo osinoke onoi poro naba wau alago ninang manikunga polanne meliai peekaba ko wesiwesi malima. <hesitation> napo peekaba niginigi pangko osinoke, eng teketai napo noo alimano meliko meko osinoke, napo tee peekauka tang kosii osinoke manikuke gawamo gawastoko, napo kitau katanis taneno tademalima uwani eng age gawamo uwaka, Awo uwakangpo asing wikang wolina gawewologo, napo tee aa uwakamalamano tee uwaka naba gawasnoko, peekala inobewologo. Napo tewo pang panna naa wokuwalamma awa owama peekala taba wealu mamungko, mamumma tee moola menabangko uwaka tonobalapewa. Tewang labo tabeng.